والله أفظل البحر، ليش؟ لأنه يعطيني شعور بالهدوء والإسترخاء، أحب أستمتع بصوت الأمواج وبريح البحر، وكمان أحب السباحة واللعب بالرمل، البحر يفتحلي المجال لإستكشاف الحياة البحرية، وهالشي يعجبني كثير، وكثير من ذكرياتي الجميلة مرتبطة بالشاطئ سواء من الأصدقاء أو العائلة وبصراحة البحر هو المكان اللي يشعرني بالسعادة.